Oimeko vinagre tivae, aropegua, balsamico, masanapegua, soo omom, biuva, ururupiapegua, kuae reta yaiporu depende kirai tembiu pe ñanekirei yau rami, ipuereta yaiti tembiu pe ensaladap,e jokuari yandepuere yau